عشان أعلم شخص على الدراجة أول شي اختار الدراجة المناسبة لطوله بعدين الجلوس على المقعد وبعدين التحرك ببطء أخليه يتحرك ببطء ويرفع القدمين بعد ما يحس بالراحة وبعدين أخليه يتوازن وأشجعه إنه يثبت جسمه وينظر للأمام عشان يحافظ على التوازن وأخليه يتدرب فترة قصيرة وأذكره إنه يستخدم الفرامل عند الحاجة.